Bhoven ba bhano bhana bara bhin ze kasen ora ona gwen gwa eze hogun a'hararare hotar kwa harara bha humo bhajio ora bhanoba bhanze bhatar onor agwen gwo gwa bheven hunzebho, onor agwen gwo gwa bheven hun zebho onor a'gwen gwora bhoven fa obhazi prohona ana hunzebho onor a'gwen gwo so piri bha osumareton ora onor gwo sun zebho onor a'gwen gwona ivana otar ivana oo okpeme ivana hunzebho. Ora onor agwen gwona osumareton opiri bha osumareton okpa bha osumareton a'gwe ora onor gwo sunzebho oyina bhanor ba obhazi odado runyi be harusebho onor a'gwen gwa obhazi edo mmo ko nyirunyi murontar hozebho mmosora anum onyio, onyi ono dudu bha hijani ntosokumoja akayi runyi manta ozebho oyina yina bhano ba bha yina runyi habha nyio sabho bobobhare mma sa bha kpem bhakpa oyina yina bhanor ba bhanor ba bha bhor dor bharetor bharo be yemno ava ya bhanor bemno habhanyio sabhava bhobemene ara reme adon are be bha sio . Ara fon abe mmodam be hene bhoro agwo ijumene uta gwo auva fire ano hausa bho nnan va bhoya. onor a 'gwen gwo pare so humo ozen reme a don ase ozama ame opabho bhanor bani bani habhan zebho unze bhanor boja nta sapa uyang ora ane mova ofi sa na ane–mene agwo fo ara na aro ora a'gwo ara gwan agwo ara re me adon aso sana anemeneo bhanor ba bha nong hotom bhonyio sana anemeneo bhano ba ijume ne bhada rokpa bha gwo sana anemene onor a'gwen gwora oyina sani obhazi rofem mara re tar ara agwo hodemene ora bhanor bani bani mara bhan zebho ora bhano bani bani morunvoi nkakubho ora bhudao mman tongho tom nsanto iviri te hotom kwere ora bhano bani bani mara bhanze bhanume etoma. onor a'gwen gwo nan hotom bha hezere a'hiso onor agwen gwo kpona obhazi bha hezere o'hiso onor agwen gwo piri bha osuma re tono onor a'gwen gwo piri oro bhovenfem ora bhoven fem. bhovenfem so ra fem ora mmanda ora bhanobara bhanzebho. bhasa bhusao ara ohumo retor usao ara ohumoretor eririo. . Ara ohumoretor hanyao mmara bha osumareton apiri san hanzebho sanha <uninteligence> ara ovai enya usao ara ovai enya arovono mmara bha osumareton apiri san han zebho. ara ohumo retor bheririo ara bha ohora ana sanhanzebho ara ohumoretor ggwa bho igban isom jim ivi bharoso aizoi mara bhahorana san hanzebho. saaataar bhobe bhobangha sanantar bho bnangha agwo ono agwen gwa nam bhaohora anamahora egba bheda gwa num nnantar bhobe bhobangha nsantar etoto bhobangha soyina bhano bhareme adon sagwo azaze ozara osuma reton gwa gwo aka tar be hazebho ora bhusa be hama zebho ozara osumarefon a'gwo bhano be ama zebho ora bhoven fabhona anum bhanor ba–bhanzeb ora onoagwen gwo piri bhosumareton sapiri bha osuma reton ama sa ra gwagwane. ara onortum. ara ovai usa. ara ovai enya usa anum nsana hotom ara gwo nsan bhotar nsan bhotar bha hetu asen sa gwo aze . Nsa nnan hotom ara gwo moso ba nta ibhobhe aju irizan anum nna onor gwo piri bha osumareton sanye osumareton san gwe hanua rubho. sanye osumareton sangwebho hanva nse san piri bhosumareton sanpiribha osumareton anum gwa obhazi mona bheven ausere obhazi suruntoo bhabe ovosea. sana nyeng bhuraio nye eja bherai bhanja bhanor bhoven fem nta sakara nabhere orani akara bhora. bhevurere ovai nta sa nnabhere nsere mmanye itamji ijaji sana bhinzubha hiso bhinviza ozama nyen fe bhabhirai mmoro nye fe obhazi ova fe unja bhaira mmoro nno yen bhoven fakara bhoramoora bhetoma ehnya a'kwenana gwa bhoven asakara bhora obhazi surunja fe fora bhoven faro bhora onyi anum obhazi surunja fe nnor bhoven fem kara bhora ani so a'ozen hiso ora bheven ba obhazi ona unyi bhanuma eyo atoma ara bhanor ba obhazi ozeh obor ora bhanor bara bhanze ka seu ora bhano ba nvaa bharazeb kasen. ora bhano boja mmasan ka nrarai mma bhanor onor aniara ni obhua bhua sana ntor ravirio bloro nyem . Ora bhanor bara bhanze kasen ora bhano ban va bhartaze kasan ora nor bansa mmansaka nrarai mma no ono aniarani obhou abhoa sana nto iviri ji bho bhoro nyemo ntom nya kwarantomor. sana nnan hotomo nna evana bhoro yemo auo yem bhoro eye kpo hitabho ozama homare akwo henzebhazebh homare akwo hunzebhazebho